السؤال عميق وفيه فلسفة كثيرة، عشان من اللى نشوفه وهو حجيجى ولا لا بنعتمد أكثر على حواسنا وتجاربنا وإحساسنا بالمكان والتفاعل مع الآخرين ومع الأحداث اليومية وبتوارينا وهل هي تعطينا شعور بالواقع ولا لا؟ وبتكون ثقتنا في تجاربنا ومشاعرنا هى اللى بتطلعنا بالطريق الصحيح.